Vaibaq ommaq ka peris hüäq as'aq, selle et näütüses ku sul om sääne külm kivipõrmand, sis om väega hää sinnäq pääle üts lämmi vaip pandaq, et su varbaq jäänüq lämmäs.